<hesitation> uuntu buria mbumba kurikana bwa waana bwakwa na ntiumba kuuriirwa, ni igiita rimwe, ni indikanaa ndaikirue cukuru ya nursery, ndi muniiini ma, na riria ndaakinyire, indathomangire, na ndiukinya igita ria gwiita class one, irio mukuru munchiari baaba aagire na mutino jwa barabara araunika kuguru buuthuku, <hesitation> kintu kira giatumire akara cibitari miaka iiri na nusu. Aamwe na buu. inchokagiria Murungu na maami nkaatho, nontu kinya kethira itwari na aana babaingi, na baaba naari na eekuru babaingi, maama noe aari uumuniini, na namenawa i baangi, iindi aawe a bouu, maama nachiomirie, na aratwikia cukuru, na twendea kuthooma tukirimagia, gwita kuringa mabuti, tutikeengirwe cukuru, nontu nieriagwa chiringi mirongo iiri o tamu, naitoonekaga. Lakini maama nachiomerie achiumia mono aamenya uum aikira uuma ati tukurea, na tugwikira nguo, na kuthoma tukuthoma, na mwanka riria baaba eejire kuuma cibitari, aareeja, baragwatanira, tureenderea kuthoma na kithomo kiu ikinteethetie mwanka nandi. Ukeeja kwithira maama ateekire bidii iiu kana inya iiu achiumirie nayo, barea baingi ba ntuura, bamwe ibaaremerwe ii kuthooma, bareeta barata chukuru, bamwe baragurwa, baangi baraandikwa nturene ni antu, lakini nii niuntu maama naachiumirie, mwanka baaba cibitari, twenderea na mathoomo, ikio giantetheretie mwicho nontu indoombire kuthoma mwanka naa ndaakinyire, na ndaatwika mwaana uumwega. Urea ndiingienda kwiira aantu ni atirii, thina ira iithairwa area mwaambiirio, ti lazima itwike nooyo ikathirikiria, thiina iti mirii, thiina niithiraga, na muntu aakara maisha aamega. Kwou kugea accident iria baaba aagiire, na kumaama cibitari miaka iimingi, na guta ngugi irea twaatere iinyiingi, maama naachiumirie, turachiumia, na inya twiingwa tutaakua moyo. Kwou ndiiromba aantu batigakue moyo, nontu bwa kwona mathiina riria wanene bwao burii. Tuumirie, tuumirie, Murungu naagaruraa mauntu, ntuku e muthia na maantu jaakara bwega, oja urea nkari bwega muthenya o naarua.